Ero, kheru ukambukia urugho ka chai, kangire na marughu hangio naokwereho, hai nifurie nnywe chai ikerola kha- khalongeluni chai iheke romofurisa.